Omundu okuu tjinene tunandaasiomundu okuhupa omwinyo muwa irira tjiunozohauto zengi tjiuno ndjiwo nene poo tjiuno oo oo oo ovimariva ovingi poo tjiuno oo oo ovakaendu ovengi poo vandu okuhupa nawa kaa ka ka kavimariva ovingi mombaanga poo zondjiwo zonene poo zohauto poo ami kwami mbimuna kutjavii omundu tjimahupu nawa poo tjeno mwano tjeno mwano muwa mbweso kuhupa eendii tjee tjenoo oo oo owatjiri noo tjimuna oku okuhupa nawa tjimuna kwami irira tjimuna motjavii moso kuu oku okutjiwa kutjavii uvangaye momwinyo nu moo otjina tjitjikupa onyune matjirire otjikwae mena tjanai tjinene ovandu tuvanga oku okuyarisira ovandu varwe kutjaviimbihupa nawa posia indjo kandjiri oo oo ondjira mena kutja nai ove tjiwakaa pokuyarisa kutja vii yaa ove uno zohauto poo uno zondjiwo poo uno pona puukara poo uno vikwae. Kaa ka ka kambiri ovina vyo kutja vyo vyo vyokutjanai uhupa nawa kwami, mena kutjanai mbifula lutja nai mouye wetu tuhupira ovandu varwe tjinene tuvanga okuyarisa kutja aami karive mbitjita tji mbino ngoze ndji mbi posia ove moukoto poo tjimokarara ngurova momwyinyo woye muri uriri poo konoo konndjoroka ndjiunayo momwinyo woye ukara pokupaha nokuvanga okutja otjina otjinene mbimuna kutja moso kurira moso kurira ove ohaovisiwa ohakondjisa okuriyarisira omundu warwe noho moso kurisusuparisa toho okutjiwa kutjavii omunduauhe omundu uriri kombanda ouye konoo tja ove mena kutja ndinondi unatja poo ndinondi uno ndjiwo karive konoo kahepa omundu kaa, okutja kwamimbimuna kutjavi okuhupa nawa iso kurira otjina tjimatjikupe ondjoroka okuza moukotowe kutja haa kutjavi kono kupaha hambano ete tumuna kutjavii tjimbe tjimbinoo omundu ngwina tjeno mbwae kana uhupa nawa uno vikwae uno vikwae aa kwami ngo kakuhupa nawa okuhupa nawa omundu tje tje tjerii upenduka muhukomunene atjiwa kutjavii tjiri tjiri ndinondi mependuka metjiti otjina otjiwa komwinyo komundu warwe omutjavari atjiyeta ondjoroka mwami hino kukondjisa kutja me me meihamisa omundu warwe kutja Mbi mbii poo mbituurunge mbiyate kombanda otjiuru tje mbikaende komurungu poo mekondjisa oku okukora ovizeze koka rive kutja mendjipe tjikwae otjikwatjike kwami omundu ngu hupa nawa omundu ngupenduka aa aungura otjiwa asekama akuturisa oruturwe kutja arire omuveruke marye ouverue no nokuria nokuritjevera noku nokutjiwa kutjavii ami orotu rwandje ndi meso kutjevera nawa kutjavii rindjihupise poo rundjivatere movina kaani okutja okuhupa nawa kwami kairire ovina kako posia iritja otjina okuza mo mourekoto womundu, okutja oiri imwe otjiumuna kutja at mbwae kana uhinga ohauto ndji mutu vefula nawa poo uno vimariva uumuu imbio tjiri kambiri ovina kombanda ouye okuhupa nawa omwinyo womundu kutjavii omukohoke oo oo unoo uno uno uno ouruviwee tjimoripura notjina poo mundu tjimekuraere otjina uu moripura ovina oviwa poo uripura ovina ovivi avihe mbimavi tekurura poo kwihamisa omundu warwe okutjaokuhupa nawa eendi tjiri omwinyowee tjiuri oo oo tjiwapora noho moso kukaa no no kuza kuzavi kak kandjoroka ookuu oo oo Ooo tjino oku okukaa okukaa no nohange momutimawe okukaa nohange motjina atjihe tjimoungura kutjavii tjimesekamamba metjiti nai nu mbino hange noho iyaa okuhupa nawa kwami imbio vyarwe mbi tupaha mbi nokutja uno vikwae uno uzara ozombanda karive uhinga ovikwae unozongombe uumuu imbio kwami kaku kakuhupa nawa kako tjamba noho tjimotjiwa kutjavii itjo tjititi tjimoenene motjiti tjiuho kuyenena kona kutjita nu hanjde moriraere morizuvisa noho kona kuriwovisa kutjavii nambano meso kurora oku okukondjisa okae kutjavii okuyarisira ovandu mbena kutjavii yaa ami mbihinga otjikwae poo ingo kwami kakuhupa nawa mehee kwami ookumuna kutjavi oo kuhupa nawa kwami onao.